Mbaetɨ aikua mbaenunga tembiu yauyave, jare ikavia oyapo ñanepïtüe, erei opaeteko tembiu reta ikavi, ikavi oyeapo rupi, erei mbaetɨ aikua mbaenunga tembiu pisɨigue, jare pisɨi va mbaetɨ yande puereta yau, yaikuako ikaviava